Kitaba girina nakini filmga hadrinagena, ketaba wala iska girimon wala iska fehmimo giriko fa ga, lakin telifisionga shaglosa noise tigosa film gonkiga film yani <hesitation> saeai kalag saatein galagila khalsosi lakin kitaba zaman daowkia firgi inenkaramido <hesitation> filmga fadils.